खाणों खााण से पलि या के छ्वोटा बच्चा ते पकण्णं से पलि, या कखि जाण से पलि या कखि बे ऊंणा बाद हाथ अच्छा से ध्वोंण चेंदन। हाथ अच्छा से कमण्ये ध्वोंद मैं आपते बतौंदूं। सबसे पलि आप हैंड वॉश या साबुण अच्छा से लगै द्यवा अपणा हाथों पर। करीब बीस सेकंड तक अच्छा से अपणा हाथों पर झाग बण्णं द्यवा, तेते अच्छा से ध्ववा, कोना कोना मां हाथ लिजावा, अच्छा से साफ करि द्यवा। तेका बाद तेते पाणि से ध्वे ते अच्छा से साफ करि द्यवा। आपा हाथ एकदम साफ व्हे जाला।